Tiwa, hesa, həkna, ufaɗa, hutafa, amkuwa, alfaŋa, təghasa, təmbaya, ghwaŋ, pəɗtala, pəɗ hesa, pəɗ həkən, pəɗ ufaɗ, pəɗ hutaf, pəɗ amkuwu, peɗ alfaŋ, pəɗ təghas, pəɗ təmbay, hesamsaka. Pəɗ tala, pəɗ hesa, pəɗ həkəna, pəɗ ufaɗa pəɗ hutafa, pəɗ amkuwa, pəɗ alfaŋa, pəɗ təghasa, pəɗ təmbaya.